l'kun wana wara nantutu kun aroga atune gugza gugzaktu atu nabe gawa akunu gara nen gəyiwa ne miwara ka dlidu katka dlidu be gən bemiyara ka dlamau, ko da hal ko dari roma ko gagenawa kasau to gugza mayən ten gangangəri gubzina baya nen har damci atuwu bai gaadakasen ja cacba ma mau ja gugzigshi baya, tun da gangamenkshi gugze den atuwayu bai to kakə zaman wana na gugza l'mamunen na ramekshi tiye dan pi hankal gəri l'dak be mityara naramau naramo nen na taran bai l'dak gən be miwara dataran na atu ayuwa tun bai, to na damuna taran nen sai na ramikshi l'da cewa l'dak gɗn bemewa na na dlam rama l'doguso atu na tarnewa teye dakə na dagəri, nen na jayan se da dlami to gaada kasen aku kasen na damuna gubzo cacak nen se na jayi mamugu gayi na gayi nakə rimi yara na gugzikshu akshi madu be ko mai bai lndai mabi nen jiben gara katanas se ja kallati akau jame atu wan karara, to gadak ɗadlamo kasau gaada dailla nen wambai l'akau datlaa nen gara wan nen se na nii jabadi tada gugzo nen najayakshik l'dak be wara da dlam garllaca, taitanu na bewara gugzo garvava nen miwara tanu den a tlaatli na aikwak gəri l'disku sena barici saktu, berda nen <hesitation> be miwara da dlam ggrvaca kalkal nen to daci se jaci gəma na be miwara karara gugza be miwara karararatku kuma a dlayi ne nabe dakai wara aci zigadu daman wacii to danpi liman l'dause ka jayakshi l'dak be kasutuku, kabe nen dakai de da damaturu l'kun wudka se na jayi mamugu mo de da damaturun tai dagə a tlatli aikwakgəri sen a jayaci naramicii mato, gusku ka dlam nana kadda damaturu l'kun pataskum se daram ma aci gaye gud kagaye gudka tun denaci be eh denaci, to wadlam roma l'dak gən raka nabe gaya to dasun wate nabai jabana dullu wara ja gubzekshi l'dak rakan l'kun be gaya kagumu derebau babu l'wa motau sannan kabana <hesitation> nabai baddici kabana be lntu gheshaci gaada kadenaci iri karataci l'luktu atanebe miwara na dawe kun aroganai sosai gaada dakai kakta limak aroda gawa.